Injé funak fara émañohoom, waan icaméén mé békaan, béjoow inomul munukuréén imbi bugaan gumuk mo miin uŋa nucoho. Gupalomm gujool buganoom buroŋil pépé miin gulakoto guréri kun bugarsee, éjalo gujool sin sitantaŋil guyégoli nuboom miin uréri jaraam tijoon ñé kinding gujoow béŋorul émaño yayu imbi éju énogénul niyaŋoom miin buganoom gukontaan. Mé nicaméén mé békaan funak fara émañohoom.